Alura a ie pa dë cunvinsiun sbaglià, ad ezempi i can a sun dë bestie ch'a vivu sua vita e logicament a ie pa ël can ch'a mord, al can venta musteie a pa mordi o comuncue ënt ël can a ie pa l'agressività cum ën le persun-e e cuindi secund mi a ie pa tüt stu prublema si d'avei dë cunvinsiun prima